بھائی یونیورسٹی جانا ایڈلٹس کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ اُن کے پلان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا بڑا جاب چھوٹا جاب کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو ڈگری بہت مدد کرتی، پڑھائی اور اسکلز ملتی۔ لیکن اگر کوئی بزنس یا پریکٹیکل کام ہے جیسا کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہے تو بِنا یونیورسٹی کے بھی وہ کوڈنگ یعنی تو بزنس جو بھی آن لائن پہ کافی کورسز سیکھیں اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے سب کے لیے یونیورسٹی فائدہ مند رہتی ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ وہ لائف میں کچھ اچیف کرنا ہے تو یونیورسٹی آپ کو جانا پڑیں گا، ہاں اُس کے ساتھ نہیں۔ <hesitation> تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو بسیکلی پہلے جو لائن میں بولا تھا نا، یونیورسٹی جانا اپنے اپنے اوپر ہے۔ جس کا پلان جیسا ہے اُس کے حساب سے یونیورسٹی بیسیس کو سلیکٹ کرنا پڑتا، سلیکٹ کر کے اُس حساب سے اُس کو ٹریننگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا لائف میں۔